Bana yang bisa nahai aopan pas ketun ndia nade kalatik, tale'e ndia de kalatik ndia ana bisa nahai aopan yang ketun karna nai kalatik a aopan dale ndia be kanu sel-sel yang bisa fe falik jaringan yang mopon <noise> makanya kalatik bisa nahai aopan seluk.